حوش عالشجرة, جبل ما تكون انت حوشك عالشجرة. فلهذا انت يعني تكون جريب للطبيعة وتكون فرصة الطبيعة ومناظر يعني منظر يعني طبيعي وخلاب وبين الاغصان وبين زقزقة العصافير يعني بتسمع صوت متاع العصافير يعني في الصبح حاجة جميلة وطبيعية يعني وحاجة هيكي فصلة طبيعة وجميل يعني نحب نكون يعني عندي حوش في الشجرة.